Ny tripy izao no mbola tsy nandrahoiko mihitsy hatramin'izay sy mbola tsy haiko ny mahandro azy raha hoe hanomboka hahandro aho. Nefa zaho tia mihinana tripy rehefa mandeha restaurant an, na <hesitation> mivahiny any an-tranon'olona. Dia izay izany no mba tiako hianarana <hesitation> ny mahandro tripy saosy.